فما نهار <hesitation> لقات قطه فضوليه <hesitation> سلسله سحريه مخبيه في زاويه في الحديقه ، كانت السلسله تتوهج بشكل غريب وكيف حطتها القطه في كرومتها ولت تشوف عوالم أخرى تنفتح قدامها ، اكتشفت <hesitation> انو السلسله هذي تمنحها القدره على الس- السفر بين العوالم <hesitation> الموازيه.